କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ କୋଟେ ପୌଟା ଏବଂଗ ଚାରୀ ଚୌକୋ ଚୁକ୍ତୋ ଏକୋ ବହାନୋଂ ଜେଵଂ। ତକି ମତ୍ରୋ ଗୋଡରେ ହୀ ଚଲେ ଗୋଡରେ ଫୋର୍ସ ପ୍ରଯୋଗ କରୀ ହମେଂ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ। ଦୌରା ଆଗୋ କୁଛ ଜାଈ ପର ଥାଓ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ ଜଟେ ମସ୍ତି ଜୁକ୍ତୋ ଜିନସୋ। ହୋଈ ଥିଲେ ଭୀ ସେଟା ବହୁତ ହନୀ କାରଗ ଭୀ ହୋଈ ପାରେ ଚଦୀ ହମେଂ। <hesitation> ଠୀକ ଟେକ୍ନିକ ରେ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ କୋ ପ୍ରଯୋଗ ନାଓ କରୂ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ। ଚଲେ ଆଗୋ ଥିଲେ ହମେଂ ପ୍ରତମେଂ ବହୁତ ସେଟା କୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୀ ଆଗୋ ପଡୀ। ହୋ ତାଲ ଜାଏଂ କେ ହମେଂ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ କୋ ଚଲାଈ ପରୀଵେ।